Äj ät este na'tzpa't je tzat, por que por que tzat malo tambien, por que tumkonaka manhu't käpyaje y cuando nä minu'äk tu'nhoji y kuk yanu'ijna, desde jiksye'äk 'yakna'tzpa't tza'ni, por que despues que 'yakna'tzu't tzu'kä'yi nä't'ij mampasyäyu y nänti'at ij na'tzu wa'ku't manhu tza'moji, como que nä't manh mpa'tok kätäki y este ''yakna'tzu't jiksye'k cuando't o mpa'te käpyajku'oj, desde jiksye'k äj na'tzpa't je tzat, nta'at nkentyo'pa jejtzye tu'nhoji, siempre que manhpa't tza'moji al tantotia't manhpa wak'ijna jana 'yakna'tzu'ap, hasta ahi, tambien tzuk äj na'tzpati'ap por que tumkonaka ot mpa'te äj yo'ntyoji por que je take' tambien täjkäpya yo'tyoj jut'tya'p y mpa'tu't äj nyo'tyoji y itpajku'ijna 'yune, desde jiksye'k 'yak na'tzpa't, jiko yäti äj nta't nkentyo'pa je tzuk y avecek äj nkosina'oj nä o'ijna putpajkyaje mäjata'mpä y siempre 'yak na'tzyajpatä jiko äj nta'at sunpa tzuk jaku minu äj ntäjkoj, jiko ät na'tzpati'at, tambien tzuk ät nki'sayajpa't por que mesy mesyku' ijtyajpa, aveces tzempajkyjapa, mesyku tzispa y ka nejkumä käpi jenä kuwä'nyajpa, tzyäjkyajpa nyo'se titya'p, jenä unyajyajpa, jiko äj nki'sayajpa't tzuk nta'at sunpa wa'ku minyakju äj ntäjkoji y ja janu'sh puksyajpa manh tzyäjkne'nhyajpa nido, tzäjkne'nhyajpa jos titya'p ka naspäti täk yajpäyajpa, täjkäyajpa estufa'oji, täjkäyajpa traste'ojmä jut'tya'p jiko' äj nta'at sunpa tzuk.